So a landike kan min kaa, ɗun waawaa waɗde. Mo njiiɗaa heɓii nguurndan lobban fuu tampu arannde. Tampere duu mawnde. So muñii, <hesitation> sawrii, tinnitii faa ɗun ɓettii. Jiɗɗo sultere fu ana haani muñude tanpere.